سوچُک تعین چُھ نہٕ زبان سۭتۍ گژھان۔ تاہم، زبان چِھ کُنہٕ نفرٕ سنٛد شعوری تہٕ لاشعوری خیالاتن خاطرٕ فریم ورک فراہم کران۔ اکھ شخص چُھ نہٕ زبانہٕ سۭتۍ پٲدٕ گژھان، مگر تم چِھ خیالات بناونچ صلٲحیت سۭتۍ پیدٕ گژھان۔